Pues antes intejuan otlakualchihuaya nika cashuelas otkchihuaya in comida nika cashuela tikchihua chilpoposo mochihua ya nika cashuela nejki arro otkichihuaya nika cashuela nin komikl de barro otisaruaya non para tikchihu yetl nikan tiktlalia por que nin nin in olla ósea in komikl den de barro okse ni sabor huan cashuela igual por que intejuan ntes amo usaruaya nejk brasero okasaruaya puro tletl tlekuil otaliaya nika tlahuitl tos intjuan okachi kuali otikchihuaya nochi nika kuahuil nika cashuela nika komikl okchihuaya in yetl pues antes in oyantin amo otkatka amo otkatka ollantin okuel okchihuaya se huevo de torta pues nika cashuela por que amo katka sarten amo katka sarten san lo quee es cashuela okuel mas carne otkatka okchihuaya in chito den de res o de pollo pues nika komikl amo ikchihuaya nika olla por que amo otkatka nin nin olla amo otkatka pues amo ósea nikan amo kinchihuaya uso okuel mas. Nejki cashuela pues otmokuyaa por que huitsen kinemakiltihuen huitsen tlanimakaltin de magdalena kano okseki pueblitos onimakaltihue in cashuelantin in konzhizhin huan ashan es lógico por que huitsen onimalkiltihue de ika ollas de huejuei de chukozhizhin pues niki se cacashuelazhin nijki momati rápido kuakalakatl por que nijki ta mokostombraro sea tekol sea tletl nijki rápido okuakalakatl huan pues olla pues igual pues nijki macostombrarua de tletl nijki nijki macostombrarua nijki de de brasero o ashan nijki kin pia de estufa pues ika pero akin amo pues san brasero o tlekuil pues por que se cosa pues amo huan debe pues se cashuelita pues siempre se se kiutilizarua se cashuela por que mas para chili chilpoposo mas para arroz o sek nekis nekis otsoyonis nika se cashuela pues se ikchihua okel inin in komikl pues non para carne res carne pollo carne pio de nochi nijki nochi servirihui falta de sek tlalis se ikchihuas amo fuerza in olla. Pues lógico nijki in olla ye nen kate ollas por que ya diferentes ollas yikinhualika de exprés de nin den neka okseki cosas pero amikla ikpia in diferencias dese cashuelita huan des se kokonzhin todo es igual nochi igual mas ki sa yintejuan ósea tikneki mokueiske ollas tikneki mukuiske nin a lo mejor ako pues si lógico todo es igual si no nochi igual se ikchihua in comida ke dependiendo cada kien se ikchihuas nijki amo se ikchihuas mas de olla s mas tlaen non huan amo se ikhcihuas in tlakual pues amo kisa huelik tleka pues tekchihua nijkki mas sea olla se ade lo que sea mas de cashuela mas de kokonzhin de barro nochi es igual nochi igual in tlakua kisa mas que ya dependiendo del gusto ósea akin kinpak watia ollantin ijkon nonke cosas.